Tutu na ka pin aniir idipho olephiroony eekpia edini onaghanaan aniir onyani pho opo pho na ra wa bo ophin kuobio phin udighika ka beteenu dio a diroor bin a ki a pin onyani di na uleghe ri loor esi di edigh ni otoro sorominieen di na aniir di na ulegheri emiteenom mo odi uledhe ri dool aghuduum mo odi otoro sorominieen odi ni iboom di iini meem di na a/phin nyina ketue etool eeni araghaaraphi pe pho na ibeeraan bo kue di onyani pho ka mitohom ghaa bo bin me kom idi igbarabara kedigh pooloo ghoo tu pho nyina di edighi maar di onagha naan kuulo biin nyina megba ra naan uweehe lo di r'agba nio di kuelo memdi na ma anaghaan enyanipho na ka phin bo lhegheri r'eeghe pho odi anaghanaan r'aar pho ipe odi a pho moghian bo r'aar pho ipe odi upomoghian bo, r'aar pho ipe odi ka tue bo adi ghi ra raar pho ipe odi ka tue bo adighin aloogh eeleegh mo adighi ni onyaani di asuure mi loor dughu? Aloogh eeleegh adighi ni onyani di aloogh oye eeghu dughoom, aloogh eeleegh ema dughuum? Aloogh eeleegh mughumo adi ghi onyani di ka tue apam eghuun otu pho a na dughum? Loor esi di apinien pho imimeen iyaal pho anyina phooni anmuny pho ka baram maanini siphe idue pho adiphe ke baal bo adighi ni onyani di ongo dighi ka tue amuul dughum? Adighi ni onyani di ka tue atuugha ilo owa ikpoki dughum? Adighaagh pho elool li dughum? Trobo aga lo odi ka tue bo alogho naan dighaagh eghuunotu pho idipho olom r'aar niit loor esi di Na akpeni otuugha aniir pho ana kuogbi oophin mem di nama miin r'aa ghara onyani pho mo iphen pho ibeeraan ni imi a phoo ghoom olem mo odi munu mu ebeerani ni yina iphen pho ketueni engo nyina oni norm di na katue a pin onyani pho khala mo iduom pho oye ka tue bo a muunughan aman kuidighi mi idi pho oye mi kaatue a pin onyani di mi ulegheeri mi ka atue a phin onyani di munaghaanaan nyodi loor esidi otorosoromineen odi ni ohinean pho i boom kua pineapho adaphan ipe adiyah igbia pho me meem bo nama phin aniir po nama phin a niir na ka seere nyo odi na kaparagha bin tutu na digh odih loor esi di ooghara naan ologhan siphe aphinieen pho odaphan ipe adiyah ligbiapho egbee bo kuiloni iloni na abem mo eiyeh mo odi agheeli po alegheri mo naka tool dool di aniir na ka moogh muun edighi maar di moony na koomaar kuiphen pho emiten po a legheri mo na o di moom ni dool emooghoony kuidighi ku mi ratomoghiam ni buen ronaghan bo eduogh pho ami rodon pho. Na r'akhi ophin aniir tuugha alegheeri ka poogh enighe odi bin baaraamni enuum araaghara pho odi khalamo iduom oye katue bo ni aseleman aman meen di na maa tuugha rahara pho odi esi oniin okuruon ku nama miin ophaanyah di a pakniri araghara pho di ebeeraan nyna pho me nighe ni ipepho esughabo ketue e Omoogh raaghara oruonu omoogh raaghara egham amoogh ni raaghara osooremialoor amooghni raaghara ologhonaan adigh aagh olommo odi ragharah di katue akumuan r'ukumuan pho ipe pho edibo ologhotu amoogh raghara owa areteen pho ipe pho eghuun otu pho ke ki bo risigh po mua miin ni mi onyani pho opo pho akpeni dikopin buy adighi raghara dikatue apamaghan eghum otu pho tro bo ilo ongo ilo pho ghon eghuun otu pho ilo okparagha ophamaghan io eghuun otupho ke ki riisigh kure gbaayaan ghan mee mee meem phọ loọgh eelegh mo idi na kango oue gbaayaan ilo ut adighi onyanini enuum mi pe na onnor amaar ri osa pho oui ikpoki pho kuedi iboghọ ghọ tro bo enuum mo epe na ango bo kawaagini amiin mo edien oolhe emitee polegheri mo ogey onyani ni pakiri osa tro bo onyani di na a miin mo pakiri inmeenian pho r'ako ghan ioe odi bin ra baraam ghan ni iphen anapo alegheri mo opo pho onyanidi rawaa ghan oghiarisighi pho iyaal pho an yina po aloogh eeligh ka digi a pin onyani di mee mee meem ilo di na ango igbaayan memdu na ramiin iphen pho pa aruga pho anyina soorp odigh pho opo pho. But onyani pho opo pho ra wa booni oghia risigh pho iyaal pho anyina enum ilo nango egba ataan ni abilee kieen raghiighi ghan ilo oghi arisigh pho ana ipe pho eghun otipho ketool bo loor esi di ka ghighuan ni akiom ioe idue pho opo kebaal bo eni sien emaaria ke tueni etuu mem di emaria eru yira kodi ighi bikha opoh kọ dọ onyani di onyani di amoogh igbiighi dierool idpho ku katue aloogh dighaag di eghuun otu ke ki risighi ku idighi ku mi rabeemni mo tutu na ka pin aniir loogh ni eeliegh odo pho onyani pho kapetaan bin a mael siphe Tuu̱ghani agbihigha iloh onyani pho r`aaighara pho ipe pho obeeraan bo nyina kua bio o ophin. Ipe ku ke tue eloogh dighaagh siphe eg huun otu pho ana di nyina keki risighi iduonkuilo po na ka soor i ogboogh ooloogh di eeni kepiemini ghuuduum mo ana. Kuidighi ku mirabeniyana rodoni ino tuughaani tro bo oye pho opo na kaapin bo̱